Miomagna aminà mi- mianatra mandagno zaho, mianatra miomagna saignako hoe andeha hiampita i ranomasimbe igny zaho de miomagna saignako, amboariko andavanandro saignako hoe zaho sy mainsy tafampita akagny, zaho sy rendrika agnatin'ny ranomasina akagny, de mianatra mandagno zaho, omaniko sara vatagnanahy, mikotrana zaho, mianatra mis- milentika agnaty rano zaho mba ma- madinidiny ela hoe mba sy hisitroka.